माछाका प्रजाती कती हुदा छन भनिखेर छुट्याउन त मुलाई गणै पड्डो छ, किन भन्यापछि मुलाई सब्बै माछाका बारेमा त्यति झिक्कै जानकारी छैन । तैपन माछा झिक्कै हुदाछन, झक्कै थरीका हुदाछन यो संसार भरी जसो मुलाई लाग्दो छ । अकोइ काइ बस्ता छन कोइ काइ बस्ताछन् । जसै तालउदा बस्न्या माछा छुट्टाई हुदाछन । तिनुलाई मान्छेले पालुला छन आहार उनको खाना जो छ त्यइलाइ किनिखेर ख्वाउदा छन् । घरपालुवा माछा हुदाछन कोइ नदिउदा हुदाछन । कोइ जलासय यसा फरक फरक ठाँउदा माछा हुदा छन् । ति फरक फरका ठाँउदाका जो माछा हुदा छन ति माछाको छुट्टै छुट्टै प्रजाती हुदो होला जसो मुलाई लाग्दो छ । जो घरका मान्छेले पालीखेर तालउदा हाल्ला छन आफैले ताल बनाईखेर हाल्याका माछा ति छुट्टाई हुदा हुन्ना ति गैखेर नदिउदा बात्ताईन हुन्ना जसो मुलाई लाग्दो छ । त्यसै गरी जो नदिउदा हुदा छन तिनु माछा आफ्नो खाना आफ्नो आहार तिनुले आफ्फी बनायाका हुदाछन् । यो यत्ती माछाका प्रजाती भनिखेरत मुईले था पायाका आक्ष्क्षी तिनु झिक्कै हुदा छन धेक्या । त्यसैगरी कैकाइ काणा हुदा छन् कोइ मासुमात्रै भ्याका कैकाइ कैकाइ मुसिना काणा यसायसा तिनु खान्तक पन छुट्टाछुट्टै स्वादीला कोइ कसाइ कोइ कसाइ हुदा छन् । त्यइ भैखेर मुलाइ लाग्दो छ यै माछाका पन झिक्कै झीक्कै प्रजाती छन जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ ।